مهم للأطفال أنهم يدرسوا في المدرسة يحفظون الجصايد عن ظهر جلب، لأن حفظ الجصايد يعزز الذاكرة ويعلم الأطفال اللغة والمفردات بشكل جميل، لكن مش ضروري أ-يكون الهدف هو الحفظ، الأهم هو فهم المعنى-المعانى والأفكار من هذه الجصايد من وراها ايش تعنى.